خلينا نعتقد أن الشعر مهم لأنه يعكس شخصية الناس واهتماماتهم، الناس في العصر الحديث في ناس يحبون الشعر، في ناس يدورون على الشعر، بش يعيش حياة الماضي <noise> بش يرجع كيف هيك، كيف جبل؟ كيف الماضي؟ هيكي الشعر مهم في كل وقت، في كل عصرمهم الشعر في كل عصر تلاقي شعر يختلف.